<noise> Kolotsaigna zare a Brezily olo a Brezily tia eh ah magnagno fanantanjahantegna, tia eh mampihetsiketsika vata, voalohany zareo magnano football avy eo ka zare magnagno <hesitation> atletisma ka fa raha mikasiky fanantanjahategna zare dy la mazoto na lalahy na viavy na olo maventy na zaza madigniky.